Semboambeko oi sereta ipyipipe oikovaeretape yave jaiñomako apuata aja jae supe aniarama <hesitation> jukurai oireta esa oimetako mbaraiki pe yaja ñai piareve jaema yaputuu tako jaeta supe ñeekavirupi jaema jokogui ayuyeta aputuu